Pan retako mbƚyaperetako opavi oyoaviavi omeyepe mbaeti mbae oyeiti pipeva pan integral jare oime iru pan ma oyeaesava jaekom ma oyueretava seave jau jaendaye kua ma ikavi iruva mbiyapegui jae kua pan integral jei supeva ereiko suguiño amovecepe jokua iru pan opaetei oyeayea mbae ndie vara rari ma yau